नाइजीरियो देश पस्ट्रीम आफ्रीका को पस्ट्रीम आफ्रीका रो एक देश करवा है। इन्रिसी मां, पस्ट्रीम मां, बेननी, पुर्वचान, उत्तर मां, केमरू, न दक्षन। मां गुयान की खाड़ी न उस थे जो देश नाइजीरियो नाइजीरियो देश मां गणा। काला काला बुंदा बुंदा लोग देखा है जीत <hesitation> वारो नी देखा। है जी अपना अधिवसी जो सारो है इन्रो भी भुनने भुनने मां काई मन नी। लागे जी अपना अधिवसी पुर्या नी भुने है जी भी नी भुने है असाच।